افضل انو تكون عندي القدرة على انو اتحكم بعقول الآخرين اكثغ مما انو عندي القدرة على علاج مرض - لان من اتحكم بعقول الآخرين اخليهم يفكرون بايجابية ممكن يطور عقلم ويطيقون يخترعون علاج لأي مرض أنا احتاجو أو المجتمع يحتاجون